इंडोनेशिया सातवीं ते तेरावी सदींयें ते छडशे वापर करताले। तेन्ना प्रमुख धरम हिंदू आनी बौद्ध धरम अशिल्लो। मगिर तिंचो प्रमुख धरम मुस्लिम झालो। पोर्तुगुज आनी मगिर डच्चे राज्य खातीर तिंचे वायात स्थिथी आइल्ली। एकोणीस शे पञ्चेचाळीस तिंका डच लोकांचें मुक्ति मेवली। आतां इंडोनेशिया ह्ये थांव सांऴयक छड मुस्लिम लोक राहतात।